Noi ta nida kitiyó kaxi dinichí tu kiti kaxhiga dinixhí ngu tiná, tina yó chi ini kanti xhiniti xhin anria kan xhini mío, ñaiviyó chitoná kó nruiyi ta xanati na ko nruyi tá koti koti konreteti na nakixao ta dikan koreti veeó, xa ni'ina oxa ki ta ho tona hó na naó chinti tá kutoni initi ta ké dó tanti xanti, tona na kukinio xhinti tá nion nravati na nakuchi nroti, nakuchi loti na xhinití mio, na kukinío xhintí ana koni tí na kuxhíti ta xati tá nreti ko nreti kuinti nó xana kuaó na kuchiti xajan ta yúu ta kain na tiná yó'o ta kaxhiga diniti da nida kiti ana tina yó ta nruiga ti xhió tá ho o on taton ña natingati na kio.